Tsy haiko hoe firy <noise> andro ny trondro no azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana fa fantatro kosa hoe rehefa manomboka mahery ny fofonà trondro, izy moa izany misy fofona foana fa rehefa tena manomboka mahery ny fofony an. Dia amin’izay fotoana izay izy efa tsy azo hoanina intsony, na <hesitation> mitandrina rehefa mihinana azy sy mikarakara azy.